E karazany e lasy misy e lasy fanapaha hazo kidikidy da misy lasy fanapaha hazo zakabe. fa e fanapaha hazo kidikidy igny zany laha ohatra hanapaky bois rond agnao da lasy gn'apesainao, raha ohatra hoe misy lasy kidy, misy lasy be zany e, fa misy fanapaha planche e tegna fampiasa e lasy aminay.